Api gaan gwisi, ti gwisi kamu liniki samang. Don kono ta saam gwisi sama. Pangwu am ngwa zhiku ma sak angilong, mi sak shaama, mi sak wanghawu, dama yawanshi pang wang mang shaam, shaam ma shihi shina ai, amma ma yuk mi yibami migwisi malyet a pi yilangmaldei susai, sughu ya am yi gyak ami yip <hesitation> shaam panye mi gwisiwu, ko wang misaman yawanshi ghom kin yepang nawu yawanshi ghom maa sak nde wang ni kaya gwisi mang shimbi a laulan ni kaya gwisi toh yilamal sosai mi am kumgai sa'igu ma yi ma yi ama yi ma yibei mi gwisi susiway ma yit gwisi pang a gak mbeiyom a gak mbei ngyolgi wukyayetda kab ni kwa gwisi pangya. Ghi kwati saksa ni pungnugha, wana ni sak so ngwaye mi sak wanghe mi sak shaame, mi sak angilonghe, mi sak auwe, mi sak moiyiwa ama angilong mang moi mang auwu ni peishinun, miyitha. Amma ghi kwapang sham mang avang, shaama ma shiha shina ma amma gi kwa shaam mang wang, mang gyak ki gwisi nguna ami yibe mi guisi yanagha kyama. gika pungmine kyam nyagi kwa nama gwisi ngwami wur gina? Gyakin murna malook yilang yilangmal sosai ai dongi kwa gwisiye iyanangha, ama bangia mi saksoi gwanawu, auwa nga mi rimewa, mashina a bidelom, kwama shama ma kin min shina mi yipminam amma wang nya kawai timungha ni gwisi mang shimbi. Shimbi kuma mi iyana kinki nya ma yibgawa zo gwihi wa nya yilang mal sosai mimikuk, ghipi ganeya? Toh am sam gin kullum ambi laak'ghu ami sak soi mi yilangmal sosai, malom pungmina sosai min pwolkina dong mi kuk gwisi ye.

Ama shemin awana ko ai alaak mang gwisi a kyam wunu. Hi laak mang gwisi a kyam wunu. Kuma pen kwama yep da ma yepha mi gwisi gohina kyam. Ma warmin wana mang nyuaimal malom linungha kyam, dong kyom mi sa'gha mi tak gwihi tuga kyam a pina, nyagikwa maa tak mina nime sak soiya? Mi sak soiyamin, sak bei angilong mina mi mi takhin, mbei way nuna mi mi taksin? Ama me so pay ming mi mitakhin, me shinbingwa maa takhin mina? Maa burak mi gwisi, mi wuba mi gwisi, mi sokgha mi gwisi mi wup mi amina kwal mi gwisi. Amma gi kum kigu maa yibga ko alaak mi gwisiwu, kingwa kadai ma kumi de nywa mal ai, nyawaimal kyam a tapiya gwa, kulum dai mi sakki gwa a dami wudazin, ama ga yipm a sa'iga ga sam ku gi yipminawu maang khiyanu gitkyak kin <hesitation> kual, mi manbba gin mang nynai mal mina dong gwisi gah laak, toh ni samanghohin laghai maa lungha ko gwisi ga laak, gwisi ga laak, ma duamin kyamu mi lak yebong, ma dwamin kyamu mi lak yebong, ama a kaas kuma ma yepmin saukina. Am kam gin mazhiko ma yep kayangwa, gwisiga mbi lak'ghu mi war ko niki nywai malming. Dang ghi sak kaya ga'gluwi ga saam komi yepga mi gwisi dong yanda ga ha danga nyawu. Nyama yip taki mina nya? Ma yep <hesitation> ngyat mina nya? Ma yep wuyak mina nya? Ama mi sak soi gwa yadei mi yipmi kaya gom gwana yadei ko gwisi ghom tula mi kuk ti nyin tu'gh. Gi kwa ngwa kadai ma niki nwamal, gabi an kam gin wana ko iri kigwa bi paru kainawu mi kwak malom. Ama kang'a gongmx sakgoi fa, mi saksoi ngwa mi wuba mi wura abi gaanu ga tu diplei gi yipminazin. Akin nyaimal susaifa, ghi minzin ba ni samanghak laghai dole nu yipmin zin dipleipang dong mi kukgha mi pungngwul kiguna ya ha kamomu so am kamin mi tim me hakuri, kullum mi sak soi pang mikuku gwisina. Ballale so ni soipang ni ga kuk gwisi laghai. Ga wada wuk shiri'a ngha kabu ma wadanga a yina mi tak'gha gwisi gaak'ga-. Ama ma zhiku lale ghin mang masalawu sukpang kiguna pi damu gaak shkpanghu pi hakuri min am kwa amadeiyong yepay. Gi bwuk ni kamook ya bapi ma ti bwuk'gha gin.